Le sakafo bio s- naturel aby raha jiaby regny mahasalama satria izy mandeha agnatin'ny aigna igny tegna naturel tonga de miboaka le loto fo miboaka fa le ilaigna igny tavela agnatin'ny vatagna, fa le sakafo chimique regny igny, regny matetika tsy levona tsy levona izy kaofa tonga agnaty akao nefa izy koa tsy miboaka de le izy le tsy ilaigna igny mbôla tavela mipetraka agnaty aka fao regny am'zay miteraka aretigna agnaty.